Ha ffomte mo fe de, fe gí ffomte fii gisaage fe madana saanta. Ndu uto ñín mo, wo nwúsi maalu, a bitig, maalu uwúsim be a bitig, utin wéeti han gi uu ttúr njali ma bimegesin wi, wo bânwomna. Fo wii ffomten hal fo ngette wii ffomten hali wi, e gí gyíŧ nge gyíŧi gduuli gi. Ngi golla golla ge gima bimegesi be gdaatu, hetele ma hi du a giwsin ma banaa húr njali ma bimegesti gi. Gbúŋ gi ma ge númti gisaage a biñaŋ halaa tta gaade ayet. Ndu ugóbir mo, ayeti mo nga ayeti bso gjóodi ndaani. Bbaso bigii bso bég ngi ñób mo womi wi ma wi ma uyaaŧabàa ma. Te uyaaŧabàa ma ganti wii ŧub mo a bigí ngi wi ma, ha te ubiiŧa bgúudi, ubiiŧa hali ngúudi rese geme ngi wil. Bari a mo, hala ayolo ma a mo he gi hii rese ngiminjiif tana resi njiminfaaj, wi saabutin wembe bbaso, nwomir ma ñóbu. Bâna húri njali ma gyaantitini, te wee tinga gbóotin bâan saag ma ñób a biñaŋ ma fan a mo. Halaa tta húri njali ma ungiisi, inyaandi bâana ŋóode a gii yentelen bâan ma. Bari nwomir ñe yaa: a gbúŋ gi ma, a gbúŋ gi ma ayeti wi ma duuli ndaani, gima bânwomna bo ayetin wi ma nduuli ndaani, itin ñoom yaa ayetaa ggaaj bari ayeti wima duuli ndaani.